مہربٲنی کٔرِتھ تھٲیِو یہٕ خیٲلی کتھ باتھ جٲری: "یاد تھٲیِو ییٚلہِ مےٚ تۄہہِ ترکیَس منٛز پننہِ خوابٕچ چھُٹی مُتعلِق ووٚن، یُس میون پسندیدٕ مُلک چھُ، دۄیو ؤرۍ یَو پتہٕ مِلیوٚو مےٚ ترکی گژھنُک موقعہٕ، ییٚتہِ بہٕ استمبل گوٚمُت، ییٚتہِ آبہٕ ناوٕ دُنیاہَس منٛز مشہوٗر چھِ تہٕ ترکیُک کھٮ۪ن یُس تہِ مشہوٗر چھُ۔